مچۍ ډېر ډولونه لري او ټولې مچۍ هرو مرو نېش لري. مچۍ نېش د ځان د دفاع لپاره کاروي. کله چې مچۍ خپل نېش د دښمن په وړاندې وکاروي، ډېری یې خپل ژوند هم له لاسه ورکوي؛ ځکه له نېش سره یې د بدن ځینې نور غړي هم بېل شي او مچۍ ومري. خو ولې مچۍ داسې کوي؟ ځکه د خپل ځان او خپلې ځالې دفاع ورته ډېره مهمه ده! نو، مچۍ خپل نېش یوازې هغه وخت کاروي، چې ډېره اړتیا ورته پېښه شي.